ରେକ୍ସ୍ପେଟ ଚୋଚୋ ମାନ୍ଯତା ରେକ୍ସ୍ପେଟ ମୁଝେ କୁଛ ସମ୍ମାନ ଦେଵା। ଜୋନୋ କୋ ଆମେଂ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରୀବା ସାରେ କୋ ଦେଖିଲେ। ନମସ୍କାର କରୀବା ଅମୁଠୂ କରୋ ଲୋଗୋଂ କୋ ନମସ୍କାର କରୀବା। ଭଲୋ ଆପରେ କଥା ବାରତା ହୈବା <hesitation> ରେକ୍ସ୍ପେଟ। ଚୋଚୋ ମାନ୍ଯତା ରେକ୍ସ୍ପେଟ ମୁଝେ କୁଛ ସମ୍ମାନ ଦେଵା।